Ty fomba fitahirizane tongolo io zane naho tangolo gasy reky afahany ravoray e lavabe mifamatopatotse e, i reke voa afao iny e de apetao reke amy ty raha maike soa asio finga malio, finga maike ametrarao aze eo le sa tsy hany ty valavo re ame za moa sady tsy mandomando, tsy simba reke, sady sady tsy hany ty biby